ס'איז דא געוויסע חיות וואס זייער הויט טוישט זיך לויט ווי די פלאץ זיי זענען, <hesitation> אויב זיי זענען אויף ג <hesitation> גראז גייט עס ווערן די קאלער פון גראז אויב זיי זענען אויף ביימער גייט עס ווערן די קאלער פון די ביימער, און אזוי קענען זיי זיך אריין <hesitation> זיך <hesitation> אזוי ווי מ'זעהט זיי נישט פון... מ'קען זיי נישט דערקענען און מ'קען זיי נישט אויפעסן.